إيه أنا نحب نتابع الأخبار دائمًا ديما نحب <hesitation> نعرف شنوا صاير في العالم مش غير متصلة ديما اتبع الأخبار، ديما اتبع شنوا اللي يجرى في العالم ساعات يعنى ما نحبش، نحب نبعد شوية على خاطر ما نحبش <hesitation> ديما أجواء الحروب، والمشاكل، والفقر هذاك ما نحبش حاجات هاذيك نسمعها، أما يعني ساعات الإنسان يعني يلزم يعرف شنوا صاير في العالم، يلزم على خاطره مادام هو عايش في العالم هذا يلزم يعرف.